أفضل الجلوس بالبيت، بشغلى شى فيلم، أو بقرالى شى كتاب، بقضى اليوم مع أولادى نسولف، ممكن أخرج مع أصدقائي، مأبى شى بعينه يعنى بساويه، لكن أهم شى إنه نهاية الإسبوع تكون نهاية هادئة، و <hesitation> وخالية من التوتر هذا أهم شى عندى.